Bi chirde, mi suwiti gwam gwame, muwor bichireroninne nenne min sur nenne ti la tang nim bichirembo gwam, dike bwe matoki yoh min bi chir do min sur tiyweu nenneu, cho chonawunyo nen neu mwan fiyah nage, chinen nenneu mwan yamyir, chinen, nenneu wulagum tom chiko nenneu an wulagu mwentom cho mwan tom ducher, cho cho miki mur bishire gwam wolachi gwam gwameu nenneu, mwan yuwa nenne yur nenne mun teni biduwar kagere mun ten bi kateh kwini nung mun yuwah dim choro terr narr bo man miyem kage ri dim bi kateu, kwini kwab ter kege ri chum namun to nenen diker, namo miyeh cho namun ten nenne re tikang nen wulanka toneh sots soti. Mun wulang tombo ti chiko bruririn mun fiyah charito ti chikomo, nenneu ner nur fiyakakti ducher, bwantano mun wulagum mwer tom mwem bo gwam di kage bo her do, ki wulak chinen ken kanfuwakagum kage cho an nenen kemer, kebo yi win kebo yiyob kemero dow ti moer che, nenneu yilam na bini nawo nibo cho tom tiyeh, mun teni yom yoweri nennen ki dweri nagi kemer mwer ro kidweiken, nenne ki dwai kemer mweroki dwaiken choro boma miyetyew mafiyah, kemero ducer, cho cho mi tok timoki mi neenlamen tagnim bi chirembo, bwantano mani yo ri mun ten nenne muki yuwai no chin dim yob bare wi new wiri a yoka burim a yoka burim nenne an bwi kila, nenm bo mwar boki yido muki yami, mwan yam yido kan miye kan nowi mureche, miyeh kako ka miyeh tiyeh yilam na nur doka kemere, nenne win bi wine dike mur fiyau ti ka nenneh. Mwer yuwa ti yeh kanur fiyakako cha fiya mwen ti yeh kilah lima mani, tikang nen no mun kebo yi twabiri nenne an sokum wura lo mor, man yori bwen neneron kage bi toromchimbo yilam mim, bituwambo wo bi yoti bugchage na duyagumwolom wulo kage tagnim dikerembo bi firang tiyeh, yoh na cham kage kwarim biyotenti na kwanum na duyagen wulom wulomeh, bisuwe bwem bwem ri mun yah ki nennen yamun yoti wi nenne dim kwab, yamun yotiwi dim chak ri an furagum bikoleh cho. Kage biyorom chimbo an fuyeragum no mun fi diker wiri mun fiyam dike so ducher dike so an yori ducher mwan fiyah, kachi chiro, chin yoti chin tag ti bwan do wikage bitorombo, cho chi cho mwar bou ti chikeh, mun weliri mun fim bwen ti duyagi ki duyagiri, mun yogti, yah mun bwam na bugchange mun bwam, mun bwam chi mun bwam buk chagew kinenne. A miri nenneh lamen tang num bi chirembo gwam, inchodike min tok timiki dikeh bwi min swuee nenne tilamen tangnum bi chirembe, chodike ma kiyeu ragum na wuro yeh dike yah bwi ma tokeu nenne an nene chari chaka nomun wel tombo moh fim bwen tanoh mun fi bidom, no mun fi tunga no mun fibukchageh ri, mor buchangeu mwan fiti tungawi bwan fiti chambo wi, dike mwar fiyauti mur takeh woro nene kila lima mani, nenne dok chike cho mun fiyaragum dike wuro gwam, mue yaraguchi ko gwameh, nenne wiki tikali, fiyeh min wuyeu, nenne lamen bisuweh, nenne lamen bishakeh, nenne lamen kelba, don wori no gelba ducher munen bichuwe, ducher munen bichakke ducher di nagen chiro laubo wo nenne cheu, nagen nennero larang wo chiyeu fiya kako dor nennere du cher kilah lima mani, bwanta no kebo ka nageh wo matiyeh ri boma miyeh tiyeh kemer. Tatege Itiginno ka tekka cheko cho tekum yo, chiki dowii ka doka kambau ma tiki kichange kemer, muwer diti chonwin choro yobdi mur miyem bikate nongi kemer muwero yokter, nenneu la men tani bi chiremba gwam cho- cho mi bilan nenneti, la tan- ninbau bichrenbau gwam gmame, wo nure woro mi kiranye chocho na woronoyo, min kiran mki muwan ki muwanti nanye nennero fiye mii winyeu nenneu yori kabau dike mi, chwika fiyr nennero, laakadi bichir, nenero la diker, bichir, nenero yori la diker, bichir nenero yori lma mani biyo ywakak nenneko kamdi an tikang bau, an chokum wora mur luwe wori, na diko woro mi kiranye bwenyeu an ti kang bau, no take kutan nenne yanindi fiye bi tekim chiti chi tanghum bwendotiyeu, bo ban ye bwenchero, bi chu chikoki, yabi chormanti bichormanti, bichormanti, bichormanti fiye woro bwaga meu, fiyecho, bwiyan bwiyau, yila an furanghi dingero an yori, la faye wo, ro buyam buya an la, yorka wori bwennenera wo ya mu choreu, furankten findanye chiro, buwen nen- nero, kanye bitorum chiyembau, kwami luma mani, la mim, bitinembau bi mam nangendoti chiko kalbero wonen, fiye wo, nennee, damwi tangum buwendo we doche ko, torum bi- torum bau wi doche, mun fiya docher la, fiye woro chi dabo wiye wori, monfiya bitorumbo, kanyee buwendo, nyo na mimbi tuwemem bau woro bi mam nanyen doti chiko fokalbero woronineu, yuwa ka bichirek nen- neko, yori luma mani, ami tocha, miko, yuwaka nenneko yori kabo nenno la, tanni bichirebau. Gwam fiye mi wiyeu, cho- cho, mi bilanti mi chue yuka nennekti, yuka nennekti bikwando weri, miki suwe yuwa kila, a dim, bwini gomb win, wori, no chi kila di, fiyen mu yaki chiyedi, chan chorbwen buwendo doche, chan torbi torumbau doche, take mwe chiro an cha ken doche, yellanken, ki bwiuen, kanye bitorum, furanken furanken, furanken take gmam, muwa bau nanyen dotiyeu yori jori, mani ama tuwabiti, bwentano, mun bau nanyendi mini a ma twabiuti chokati, dike mu fiya mani a ma tuwati choka, mananma bwiyo chumanyi chumanyi, mu ti, digimufiye teram digiyanya nanyendo di an ne- nen bi kulan bwiyet. Wori muwan to fiye chirori mani a ma tuwa biti, nen- neu, kambau mi tiki kichan nyeu no tanti bwendowi, fora gum fiye chori, mwa bautiyeu mwa, wular wulang, mula wulangtiyeu la wuro mwa fiti ner bitenereu ya yam n nyenek la ner bitiner wori baunamu firi, we lum- wele, diker welkako, yila forangum yeraku, diko muwa fitiuar bukchaye a taka kikak kwe- kenti wolom wolom bwentano, bukchayendi mu wa fiya bukchanyue kuiee kenti wolom wolom, bwenta no chamdi, kwe- kenti wolom wolom, bitineu mureu, mun yila ka ngum mur, wori nennee, tikang ne- na, mun chiyam chiko, yerako chiro fitiyeu. Yilam yilam furank teen, an ne chi bikwan dowekak desakti, nenyen, nen- nero, kila luma mani, la, tani bichirembi fo fiye miwiyeu, nen- neu yori kabau, daten, namwen bwayiledi, ta yuwaka bichi reko, yuwa bichireko, muwa yuwatiyec, do, nen- na, chok cho, matoti, a tikan nentiye, bwentano bwilam dii, an yuwelem bwelombo, bwentano fiyecho, mo, damwiye yorbodi, nenne, an nyuwellum nanyen nen nro ducher, la, tanni bi chilembau, fiye niwor yim kebau mur bereu mworo yim kebau bereu, yuwaka bichirek lachinen diker, cho- dike mi tikinje, bichirdo wini lamen dingere cho- ma ti ki, miki nen ne